Munyoni wayi amabya inawithe obutsibu obweribya isalibotsera omwakyiro, inakakaka othulho, inje ekyihanu ekyangangamuha, inje ngamunyoni wiwe, ingindimubwira indi ambi akayakesya bukahika ngomwakyiro, ekyangatsuka erikolha inatsuka eribya inakanaba, inanabya omubiri wiwe wandeke kundi omundu ghukabya wamanaba, omubiri waghu anawithe ngoku akathunga erithekana, iyoyu iyu- iwathunga erihumulikana habwamaghetse alya awaghukabya iwamanaba. Keghe ingindimubwira indi ambi akayakesha ebirengekanio inabikehya kundi. Othulhu eyathukana ghukabya ghukingira omwanjingu, eyaghukanalengekaniraya, iwalengekania okwasyasente abakakuthuhaya, ebitsibu byaghu, eyakanalengekniraya eghosi eyu, ghukayisangana nothulhu iwabirighana erighotsera ahabwa ebirengakanio muthinamuthina ebyawathungire. Keghe nekyindi ingibya inganginamubwira indi ambi inanimulya ebyalya ndeke nerinywa ndeke kundi ebyu nabyu nibighuma ebika okwabikatheghaya emibiri yikuwethu neribya ebikalindayu. Ebyalya omuli ngesya carot, amoli, awakahimba omubiri. Neryo ekyu kyangangamubwira, obundi inalengesya ekyu inabya inanginathoka eribotsera.